Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, tééghi. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi thiigh. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, tééghi-itééghi-itééghi raare. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi naane. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi songune. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi saarasune. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi songune di ithiigh. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi songune di iraare. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, itééghi songune di inaane. Sune, nthiigh, nraare, naane, songune, di sune thiigh, nraare, naane, songune, kinmin.